نجمجالات وهم هاكا، أول حاجه نقسموهم حسب الماجالات، مثلا كتب علميه أدبيه دينيه و غيرهم و إذا كاين كتب ديما نستعملهم نحطوهم في رف قريب و على اليد، و الكتب لمنستعملهمش برشا نحطوهم في رف يكون شويا بعيد، نجمو نستعملو برشا حلول كيما نديرو رموز و لا ألوان على الكتب باش نعرفو كل مجموعه، و إذا تحب الكاتالوج الرقمي راح يعاونك برشا باش تلقى أي كتاب بسهوله و بسرعه.